A s'di ch'i delfini a sun ën graddu 'd parlé ëntër lur <hesitation> sau sai pa s'al e vera u no ma a sun dë bestie propri inteligenti e a giüu e a parlu